Biby folo arakaraka havintesana e: a vitsika, a moko, lalitra, angidiny, <hesitation> kojeja, tsopeko, a kalalao, antsasatra, androngo, <hesitation> f- posy, kivà.